परिवार के साथ समय बिताए से आपसी संबंध बहुत मजबूत होथे। प्यारो बढ़ते अउ अच्छा महससू करथे। दोस्तन मन के साथ नया चीज़ सीखे मिलथे अउ। नवा नवा अनुभव मिलथे।